Sai che ën Bangladesh a ie tante fabbriche për fe d'vestiti e a travaiu co i maznà ën le fabbriche e cunuso pa d'autre carateristiche d'la cültuüra dël Bangladesh perché l'ai mai stüdià